La sponza assuppa liquidi pirchì è furmata di un matiriali chinu di carammi. Sti carammi assuppanu lu liquidu ma si poi spremi la sponza di lu dunanu arrè pi comu si lu pigghiaru. D'accusì funzionanu li nostri purmuna, grapi e chiuri, pigghia e duna. Speru chi fu chiaru 'n capu a stu cuncettu e d'aviri rispunnutu pi comu Diu cumanna a sta dumanna.